lëꞌ kamion ney yanta, ney siëd, ney bentan, ney bolante, ney diꞌt c̲h̲on minn di gana ney rin diꞌltse bec̲h̲e giꞌb yu guꞌn chuꞌnnstsiꞌn kamion. <noise>